Ẹpa ẹta ẹnẹ ẹhọ ẹhili ahapa ahata ahanẹ igwo igwole igwẹpa igwẹẹta igwẹẹnẹ igwẹẹhọ igwẹẹhili igwaahapa igwaahata igwaahanẹ oofu chei chẹẹpa chẹẹta chẹẹnẹ chẹẹhọ chẹẹhili chahapa chahata chahanẹ chigwo chigwole chigwẹẹpa chigwẹẹta chigwẹẹnẹ chigwẹẹhọ chigwẹẹhili chigwaahapa chigwaahata chigwaahanẹ oofu ofẹpa chei chẹẹpa chẹẹta chẹẹnẹ chẹẹhọ chẹẹhili chahapa chahata chahanẹ chiigwo chigwole chiwẹgwẹ Chigwẹẹta chigwẹẹnẹ chigwẹẹhọ chigwẹẹhili chigwaahapa chigwaahata chigwaahanẹ oofu ofẹpa chiigwo eei ẹẹpa ẹẹta ẹẹnẹ ẹẹhọ ẹhili ahapa ahata ahanẹ oofu eei ẹẹpa ẹẹta ẹẹnẹ ẹẹhọ ẹhili ahapa ahata ahanẹ igwo igwolei igwẹẹpa igwẹẹta igwẹẹnẹ igwẹẹhọ igwẹẹhili gwahapa gwaahata gwaahanẹ oofu chei chẹẹpa chẹẹta chẹẹnẹ chẹẹhọ chẹhili chahapa